Mi piacissi arrispùnniri a sta dumanna parrannu di la Sicilia. Li festi naziunali siciliani avìssiru a èssiri, prima di tuttu, li Vèspiri Siciliani. Chista è forsi la chiù mpurtanti e avissi a èssiri cilibrata lu trenta di marzu. Sta data, però, fu cilibrata sulu picca voti ntô passatu. N’àutra festa putissi èssiri chidda di l’Autonomìa Siciliana, c'avissi a èssiri cilibrata lu quìnnici di maju, jornu quannu vinni ratificata. Chista s'ha cilibratu sulu picca voti e sulu nti l’anni recenti. Avìssimu puru a pinsari a li commemorazioni ligati a eventi chiù vicini a nuàutri, comu li straggi di mafia. Ma chisti nun avìssiru a èssiri chiamati ‘festi’, picchì sunnu occasioni di ricordu, rispettu e riflissioni, e nun di festa.